Ini-ilúng ánnáng ájid em ñkpo sé ájid ise kámá ikwók isóng ñkpó àdé ekood anyañ náñga ájid ise inám inyie àñyañ ewilok ajop nañgá emá eka ñtóp ajop eké kpéké ñdak ajop elá elikwàd, ñkpó adé, ekàmá ùbọk ùtọ́m, mbán ágwo mmódé eling ùngéké ùbọk ùtóm sé nám ñkóng ánnáng ájid m emá èkpékí èli elá elikpok èkwád, èkwád, ebób ányé ekood ke àbèk ewibob ánye ke àbèk, ke abék, ké abék, mbón àgwo ese eñyám ányám mbón si ji nuñgo ókèala inyie ini inọm úfo ùfóm ade ebó édép. Ñkpọ́ ádé ájid inéké si-ikámá ikwók isóng ké ilúng ánnáng ájid em Sá-adé ke ánnáng ájid, ájid imiényieñge ñkpó ekoodé ekó ikwók isóngó ikwók, ikwók echid ùfọk ájid, kwọk itie ñká ịtọ, ike itie ñyieidém. Anyañ anéké anám ékámá ùfón áno jile ke iluñg ánnáng while ánye Ikámá ikwók afúlo ñkpo, ikwók mbie kpákpán ini ñna ejo awihi idúk mi ñkpo àlà abehé aninó akpédé mbón siri èbén, etọ ntok-ntok ñtele ki-ilúng alábehe, abéhé, abéhé bónó ájid ikámá ịkwọ isóngo, anyañ anéké anám ata ékámá ùfón ke annáng ájid.